न्याय सब जनके लागि न्याय चाहि न्याय बिना आदमी रहेन सकैता काहेकी कौनो आदमी के साथ अन्याय होइता ऊ त न्याय जरुर मागे कि हामी के देश के बात हो गेल हामी के देशमे कथी होइता कि आदमी के जातपात मे भी अन्यायभी अन्याय कर दिए उ भी त हक अधिकारकै लागि हामी के न्याय चाहिँ । औसने हामी के लैका सबके विद्यार्थी सब विद्यार्थी सबके मञ्जुभूत मास्टर नभेटी त मास्टर नभेटी त मस्टरनी नभेटी ओकरा उपन न्याय वकारा साथ नमिल्ला त औसने अगर हामी के कहम जेसेकी हामी के कौनो चिज लेबे के बा लोग नदेयिता जबर्दस्ती न्याय चाहिँ न्याय के आधार से ले सकैतरी वही से हम कथि कहतारी न्याय हमिन के लागि बहुत आच्छाबा न्याय न होइसकैता त आदमी कौन काम अगाडि नबसकैता इहेला हम कथी कहै तारी त न्याय हामी सबके लागि बहुत जरुरी बा न्याय से हामी के अपन दम्ने चाहे हिम्मत रही कि हिम्मत बर सकैता ओही से हम कथी कहै तारिकी न्याय रही त सब कुछ हमिङके अपन अन्याय होइत उहाँ हामी के अपन न्याय ले सकैत बारी ।